أحب أتناول الطعام العشاء مع المهاتما غاندي، غاندي كان رمز السلام واللا عنف، وأحب أسمع جصصه عن الكفاح من أجل الحرية في الهند، بتكون فرصة رائعة لفهم فلسفته حول التسامح، كيف تجدري نواجه التحديات بطريجة سلمية ، أكيد بيكون العشاء مليان بالأفكار الملهمة والتجارب الحياتية، وبتعلمني أشياء كثيرة عن العزيمة والإصرار.